Ok, ama ken enimor rarih, po tem pa boen, ma animal rarih to vapeo a varer sih. Pa'eh sih ken novan neh, poka rebuer a kuro. Tem pa sivo, bi ma ki ong a vanon. Mameh tem, kuro sih a- ahik bi ong- ong tamuan pet. Ong a kah non sih po- po tem i to sue vanat non sih. Bi te menon a subuav a giung. Ki ma ki ong ateh non. I a novan boneh, parin na vavapeo. Rivon niah to parana abuh pet sih. <hesitation> pa garan akah non sih pa baiton a tah boneh. Mameh tem ear pasi iu goroh ror vegen ahik. Bi ong noma gin pama na'on. Mameh, vegen, tamuan sih, tem pa sivo, ear pasi baiton tam- baiton tamuan ror yiah bi ma ki ong a vanon. Meh tah pet to distev non sih pama boen o keh. O keh to parana peokpeok kateh Peok akuk a varer a tavon ge a tayiah ito ep ge to avuh pasi peok akuk rer. Ge avuh rer a tah hat, ge a ti to no ma pasi peok. Kapa dong gogoroh si bear baiton ror o keh bi peok rer. Ma meh tem, po tem pa sivo si, te menon si a sivo po keh. Bo keh, oete hek- hek subuav a varer. I o tem boneh bo keh vapus pet rer. Pa garan akah no si a baiton tamuan o keh. A boen ban nur koheh, dong gogoroh ban ur o keh e, peok ban rer i vapus suk ban urer e subuav. Keh, kir vate vametmet in. Ke nom pak eom he veo a va inem o keh. Gen o keh to parana vaheve sih. Vapus rer. Kapa im ra'oer ka veo ra'oer gen pasi hah aban ama pa vatevateh. Po tem pa sivo pir koeh bi hek subuav rer. Ve to vi'ah non sih, bea goe ta matop ino Keh subuav. Vegen si o keh oete pa meh von, ge a meh ti, pasi hek noma o keh peh, keh subuav peh. No rema ki kari rer o keh. Kari rer o keh subuav. Pama tem gen bir peok ateh rer i akuk si to vagaran akah kaneneo sih. Ta eo akuk non, nom kurus von. O kua kokori akuk gen si ear to koman ror sih, distev rer o kua. Tate pa peok ateh. Kapa veo a vai ra'oer. Me rer pa te vare bir ong aban. No aban na ma pa, meh ti pet, tagiuh noma von, ep akuk ino sut ram ge, o simuk ge, tayiah, peok urer. Kapa rov si bear veo a vai ror o keh. Ea to im ra'oer, o keh to parana vaheve sih. I a tah bone si koman a von, eo to he, garan amot akah ino sih. Vegen a tah ve si keh, keh a tah viah. To matop iror si o keh, te pip karorar von. Matop iror si a von. Ir e o keh to matop irer si a von. Tah ve gen ve a novan to susue vunoh, a kuro. Kuro ve a abuh matan veh. Poka rebuer si a ao. Eo to garan akah no si a baiton niah. I pet a meh tah va- vakamis tinan. O tem ir to ong a meh koe to pau pet en ma. Kir pa pet kap ama rivon abuh pir. Kapa heve sih bir vapeo rema pama rivon abuh boneh. O keh pet sih to parana vapeo vateh. distev sih. Heve rakah no sih bo kua o goroh kir pa peok rer. Ve ea to sue ror sih mameh tem, matop akuk in ta wanwan, pa'eh kor. Tama si pa'eh kor tama keh to antoen bat inon. Tah ve o novan, goe yiah. Nung koman non si o kiu, o hum kiu pi. E tah novan neh to poka rebuer si a kuro to parin na ogong ateh pet, vavapeo vateh. Vegen sih to temenon ama tem koman ir to no rema ki pah ong ateh rer koman ama von ge pama na'on. Tok rema gin.